پولینڈ دا کھانا پوری دنیا وچ اوہ دے سواد اتے وکھراپن توں مشہور ہن۔ پولینڈ دی رسوئی بہت خاص اتے وکھ وکھ ہے۔ اس وچ <hesitation> روٹی اتے مٹھیاں چیزاں دی بھرمار ملدی ہن۔ پولینڈ دیاں مشہور دشاں وچ کجھ ایس پرکار ہن۔ <hesitation> پیروگی ایہ خاص طور تے روٹی دیاں چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہوندیاں ہن۔ جناں دے اندر وکھ وکھ بھرنے جیوں دے آلو، پنیر، ماس تے پھل دی فلنگ ہوندی ہے۔ ایہ کئی واری اُبالے جا تلے جاندے ہن۔ ایہ دشاں <hesitation> سیزن دے انوسار تیار کِتیاں جاندیاں ہن۔ تے اتھے اوسچیپیک پنیر، بیگوس اتے گولابکی وی شامل ہندے ہن۔ <hesitation> ژوریک ایہ ایک کھٹا سوپ ہوندا ہے جو کہ کھٹاس والی خمیر اتے آلو نال بن دا ہے۔